जूता ना जो चेनी भाई, गड़ो प्रकार का अच्कल जूता ना चरी रहज। मारो पूर्यो छे, वो काई नयो जूते लावें। काई दस हजार को जूतो। अब हाँ बोलू उनना जूता में काई छे भाई, काई छे। वो जराशा जूतो, पाऊं में परणने की चीज़ हज, ना उका दस हजार को जूतो। वो बोलो कि नाइक को जूतो हज। काई को नाइक को जूतो। वो बोलू भाई, दस हजार को जूतो लेकर आयो जो, काई काम को, ना एक भीने काई साल भर में एक लियाओ दस हजार को ठीक छे। वो तो भाई कही छे, महिना महिना भर में लावज, दस हजार पंद्रह हजार बीस हजार को जूतो।